Ny kifafa io zany da tsy ino io fa fitaova raiky natao ampiasana amin'ny famafàna ny loto amin'ny alalan'ny fandehana sy ny fanosora ny tany na ny zavatra anakiraiky.